umfangsmiklar leitar og björgunaraðgerðir voru á Suðurlandi í dag maður sem fór í Ölfusá í nótt er ófundinn og karl og kona eru í lífshættu eftir að hafa farið í Þingvallavatn fátt getur komið í veg fyrir að verði endurkjörinn forseti Venesúela í dag stjórnarandstaðan er klofin og hefur hvatt almenning til að hunsa kosningarnar kulnun í starfi er mest

meðal kennara sjúkrasjóður Kennarasambandsins er nærri tómur vegna þess og fer að óbreyttu í þrot á næstu misserum ástríðan drífur þessa hátíð áfram segir skipuleggjandi skjaldborgar hátíðar íslenskra heimildarmynda sem

í tólfta sinn á Patreksfirði um helgina mikið verk

var afstaðið lífið í bænum er óðum að færast í samt horf eftir hátíðarhöldin gott

kvöld á annað hundrað manns leituðu þriggja manna á Suðurlandi í dag enn er ófundinn maður sem fór fram af brúnni yfir Ölfusá og karl og kona sem fóru í Þingvallavatn eru á sjúkrahúsi í lífshættu björgunarsveita Árnessýslu segir að fjölga þurfi mannskap hjá lögreglu og slökkviliði lögregla fékk tilkynningu um klukkan þrjú

að maður hefði farið í Ölfusá tilkynning var mjög örugg þannig að við ræsum bara strax út björgunarsveitir hér á svæðinu og fáum þyrlu Landhelgisgæslunnar með okkur

eru mjög erfiðar áin er mjög mórauð hún er mjög vatnsmikil og straumþung og svo hefur bara verið mjög hvasst í dag þannig að þetta eru alls ekki kjöraðstæður klukkan er ellefu og það er nýbúið að upp þannig að það má segja að leitarskilyrðin hafi batnað aðeins þótt enn þá sé

er öllu jöfnu þungskýjuð má segja en hún er vel mórauð núna þannig að það sést illa ofan í

erfiðara að leita í bökkum og annars staðar vitið þið hver það var sem fór í ána jájá það er alveg vitað hver það var hversu margir hafa verið að leita í dag við erum með hundrað og tíu manns úti að leita frá Höfn í Hornafirði að Borgarnesi og Suðurnesin höfuðborgarsvæðið með báta og fleira úti en þetta var ekki eina leitin sem ráðist var í á

í dag um klukkan tólf

í vandræðum í Þingvallavatni allir

á svæðinu voru kallaðir til hjálpar þýðir þetta að þið þurfið að taka einhverja menn úr leitinni hérna við Ölfusá til þess að fara upp eftir já við tókum allar þær bjargir sem við

við erum enn þá með mannskap í leit á Ölfusá en við tókum aðalþungann yfir á Þingvallavatn þannig að við erum að fá báta

upp eftir ásamt sjúkraliði og slökkviliði og hitamyndavélar brunavarna Árnessýslu og kafarar eru að koma frá slökkviliði

sérsveit ríkislögreglustjóra erlendir ferðamenn maður og kona voru í

skammt frá bænum Villingavatni þegar konunni skrikaði fótur maðurinn reyndi að koma henni til bjargar en

hópur ferðamanna stóð á vatnsbakkanum og horfði á fólkið reka frá landi án þess að geta nokkuð aðhafst

skammt frá fór á báti út á vatnið ásamt öðrum manni og tókst að ná fólkinu á land þau voru svo flutt með sjúkrabíl til Reykjavíkur ferðamennirnir sem voru við vatnið fengu áfallahjálp hjá Rauða krossinum á Selfossi hvernig eruð þið í stakk búnir til þess að anna svona tveimur verkefnum í einu miklu álagi hérna á Suðurlandi við tökumst bara á við það sem á gengur og

þú sérð hérna inni það er ekki mikið af björgum eftir þú ert náttúrulega búinn að senda alla sjúkrabíla alla sjúkrabíla og lögreglulið þannig að það mætti vera til meiri mannskapur en björgunarsveitin náttúrulega kemur hérna inn sem sjálfboðaliðar til að hjálpa til og við nýtum okkur þær bjargir þrátt fyrir óðaverðbólgu og efnahag í kalda koli virðist fátt geta komið í veg fyrir að

Nicolas Maduró forseti Venesúela verði endurkjörinn í dag stjórnarandstaðan hefur hvatt fólk til að hunsa kosningarnar

hefur verið forseti frá tvö þúsund

þrettán hann tók við afar slæmu búi af forvera sínum og síðan þá hefur leiðin legið niður á við það er skortur á matvörum og

lyfjum hundruð þúsunda hafa flúið land og þeir sem eftir eru glíma við óðaverðbólgu sem gæti orðið þrettán þúsund prósent í ár stjórnarandstaðan í Venesúela er klofin sakar stjórnvöld um kosningasvindl og hefur hvatt almenning til að sniðganga þessar kosningar í dag en þrátt fyrir mótmæli og óánægju almennings með efnahag landsins er talið nánast öruggt að Maduro verði endurkjörinn hann hefur trygg tök á stofnunum ríkisins eini frambjóðandinn sem mögulega gæti veitt honum keppni er sem svikari af stjórnarandstöðunni

Kennarasambandsins stefnir í þrot þrátt fyrir að réttur kennara til sjúkradagpeninga hafi verið skertur í fyrra gjaldkeri sambandsins segir að sjóðurinn tæmist hratt vegna mikilla veikinda kennara og kulnunar í starfi um þriðjungur kennara þjáist af mikilli streitu og eða kulnun sem hefur áhrif á starfsgetu af háskólamenntuðum eru félagsmenn í Kennarasambandinu stærsti hópurinn sem leitar til virk starfsendurhæfingar vegna þessa þetta hefur verið þróun upp á síðkastið sem við horfum mjög alvarlegum augum til og það virðist vera á þessum tölum líka að kulnun

meiri hjá félagsmönnunum Kennarasambandsins heldur en nokkru öðru stéttarfélagi í dag fleiri konur leita

sér hjálpar vegna kulnunar í starfi en karlar Guðlaug Helga Helgadóttir er nýbúin að skila inn meistararitgerð sem byggir á rannsókn á upplifun mannauðsstjóra við að greina

og aðgerðum til að koma í veg fyrir hana þar skipti vinnuumhverfið líklega mestu sprenging varð í úttektum úr sjúkrasjóði Kennarasambandsins tvö þúsund og sextán og tvö þúsund og sautján fyrir áramót var gripið til skerðinga sem virðast ekki duga til sjúkrasjóður til frekari ráðstafana verði gripið hvaða aðgerða getið þið gripið til við getum auðvitað leitað til okkar viðsemjenda og óskað eftir hærra framlagi sem er núll komma sjötíu og fimm prósent í dag og farið upp í eitt prósent eins og víðar þekkist en það mun ekki duga til að öllu óbreyttu við verðum að grípa til frekari halda í horfinu bara til þess að tekjur og gjöld séu í ákveðnu samræmi það er alveg ljóst hraun rennur áfram í stríðum straumum frá Kilauea eldfjallinu á

þar sem eldgos færðist í aukana fyrir þremur vikum íbúi á eyjunni slasaðist alvarlega í gær þegar glóandi skall á fótlegg hans það er ekkert lát á eldgosinu á Hawaii og það er að vissu leyti að færast í aukana hafa verið virkar undanfarna daga þessar loftmyndir voru teknar í

gær eftir að tvær af þessum sprungum höfðu náð saman þarna streymdi hraunið fram um tæplega þrjú hundruð metra á klukkustund

í sjónum laust fyrir miðnætti í gærkvöld að staðartíma fjallið enn einum upp úr

eina þrjá kílómetra upp af fjallinu íbúi í nágrenni gossins slasaðist alvarlega í gær þegar hann varð fyrir glóandi hraunmola sem flogið hafði langar leiðir úr einni af sprungunum þúsundir íbúa hafa nú þegar yfirgefið eyjuna og á föstudaginn þurfti að flytja nokkra íbúa í burtu með þyrlu glóandi hraun var farið að renna í stríðum straumum allt í kringum hverfið þeirra vísindamenn segja að búast megi við áframhaldandi og jafnvel öflugu sprengigosi hvenær sem er

og í listinn bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga í Ísafjarðarbæ í listinn var í meirihluta á síðasta kjörtímabili og er Gísli Halldór Halldórsson áfram

hans við viljum auglýsa eftir bæjarstjóra við viljum ekki að hann sé pólitískur við viljum bæjarstjóra sem sem hugsar jafnvel til allra átta það eru mörg atriði sem sem meirihlutinn með svo pólitískan bæjarstjóra sem

og við fáum

allt of seint að vita

fjölgun leikskólaplássa og uppbygging íþróttamannvirkja eru á stefnuskrá allra flokka meðan við erum að byggja upp þá getum við ekki verið að borga niður skuldir

íbúanna í hóf hér hefur mikið verið rætt um sundlaug

allskonar framkvæmdir ef við ætlum að komast í gegnum þessar framkvæmdir

í fyrsta lagi að vanda okkur

að þær verði ekki of dýrar og

í hvaða röð við ætlum að framkvæma og hvernig gerum við

áform eru um fjölnota íþróttahús í Torfnesi öll önnur starfsemi

og íþróttamannvirkin finnst okkur eiga að vera þarna upp frá og þá viljum við hanna allt

það verður bara að koma í ljós á síðasta ári var haldin hönnunarsamkeppni á gömlu Sundhöllinni á Ísafirði þar er búið að leggja tuttugu til þrjátíu milljónir

sem enginn ætlar að bakka upp það er verið að forgangsraða peningum mjög óskynsamlega möguleika í kringum Sundhöllina í fleiri fleiri fleiri ár verið að teikna

potta hringinn í kringum laugina og aldrei

skoða við höfum verið að leggja mikla áherslu á íbúalýðræði og höfum

það á kjörtímabilinu og

þá leggja framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á hlutverk Ísafjarðarbæjar í hagsmunabaráttu Vestfjarða Ísafjarðarbær verður að vera í forystuhlutverki sveitarfélaganna hér á Vestfjörðum og verið er að opna Ásmundarsal að nýju eftir endurbætur sem tóku um eitt og hálft ár salurinn verður sem fyrr helgaður listum og menningu en draumur eigendanna er að hafa lítið kaffihús á neðri hæðinni þar sem gestir geti skeggrætt menningarmál yfir kaffibolla Ásmundur Sveinsson myndhöggvari lét reisa Ásmundarsal upp úr nítján hundruð þrjátíu og þrjú og bjó hérna fyrst sjálfur og var með sína eigin vinnustofu það var svo töluvert seinna sem Listasafn a s í fluttist hingað í húsnæðið en það safn var stofnað þegar Ragnar í Smára gaf Alþýðusambandinu sitt eigið málverkasafn með þeim skilyrðum að sambandið kæmi verkunum á framfæri við vinnandi fólk árið tvö þúsund og sextán var Ásmundarsalur auglýstur til sölu eftir aðeins viku hafði Alþýðusambandið samþykkt tilboð hjónanna Sigurbjörns Þorkelssonar og Aðalheiðar Magnúsdóttur sem hljóðaði upp á hundrað sextíu og átta milljónir króna eftir kaupin lýsti Samband íslenskra myndlistarmanna áhyggjum af því að húsið yrði ekki nýtt undir lista og menningarstarfsemi

standa okkur í því að halda uppi hér góðri starfsemi og menningarstarfsemi nýju eigendurnir vilja leggja sig fram um að hleypa sem flestum listgreinum að í húsinu næsta sýning hérna í húsinu er einmitt sýning sem mun fanga mjög margar listgreinar sem er Atómstjarnan sem verður á Listahátíð Reykjavíkur auk þess vonast þau til að geta opnað lítið kaffihús í Ásmundarsal verði meiri viðvera í húsinu meira líf í húsinu og það yfirleitt gerist yfir kaffi átján íslenskar heimildarmyndir eru frumsýndar á Patreksfirði um helgina þar fer fram skjaldborg hátíð íslenskra heimildarmynda hátíðargestir á Patreksfirði einhvern veginn er það ástríðan sem að drífur þessa hátíð áfram

ár eftir ár og nú erum við búin að gera þetta tólf sinnum og

erum ekkert að hætta þegar fréttastofu bar að garði fór fram kynning danska Andersen sem er heiðursgestur hátíðarinnar í ár áætlað er að um tvö hundruð og fimmtíu manns sæki hátíðina í þetta sinn fjöldi gesta eykst ár frá

ári og meira því bíóið er alltaf fullt alla helgina margir leggja hönd á plóg og frá upphafi hefur kvenfélagið Sif til dæmis séð um að elda plokkfisk ofan í mannskapinn við erum

þetta með stuttum fyrirvara bara tilbúnar Stefanía segist ánægð með að hafa hátíðina í bænum það fyllist allt hérna af fólki búið að vera leiðinlegt veður þetta lífgar svolítið upp á samfélagið mér finnst það það er orðið erfitt að fá gistingu yfir hátíðardagana og í leiðindaveðrinu um helgina lögðu fáir í tjaldsvæðið það var þó notalegt í húsbílnum sem hafði verið fenginn að láni

vorum ekki

í skjóli frá rigningunni en henni lýkur í kvöld lífið í bænum

á Englandi er óðum að færast í samt horf eftir að meira en hundrað þúsund manns voru þar í gær til að fylgjast með brúðkaupi

Bretaprins og bandarísku leikkonunnar bæjarstarfsmenn í

að byrja að þrífa götur og garða bæjarins eftir að hátíðarhöldunum lauk í gær um þrjátíu þúsund manns búa í

og það sést þegar hundrað þúsund koma til viðbótar haft aðsetur síðan á elleftu öld og það er stöðugur straumur ferðalanga þangað til að virða fyrir sér í Bretlandi horfðu um átján milljón manns á beina sjónvarpsútsendingu frá brúðkaupinu í gær nokkru færri en þeir sem fylgdust með Vilhjálmi og Katrínu ganga í hjónaband árið tvö þúsund og ellefu fjölmiðlar annars staðar í heiminum sýndu þessu brúðkaupi

mikinn áhuga og það var í beinni útsendingu víða um heim engar tölur hafa enn birst um áhorf

en fréttamenn breska Ríkisútvarpsins sögðu í gær að búast mætti við að um nítján hundruð milljón manns hefðu horft á beina útsendingu frá brúðkaupinu og þá er eftir að telja alla þá sem fylgdust með á netinu þrjár komma fjórar

milljónir tísta voru settar á Twitter meðan á athöfninni stóð í kapellu heilags Georgs fór með eldheita ræðu sína um ástina hópur vísindamanna við háskólann í

í Austurríki hefur þróað lítil vélmenni sem hafa samskipti við býflugur og verða hluti af samfélagi flugnanna alþjóðlegi

er haldinn í fyrsta sinn í dag býflugur þessar litlu verur

sem eiga það til að reka fólk öskrandi á flótta þegar til þeirra sést eða heyrist eru ein mikilvægustu dýr fæðukeðjunnar

fæðu ástand hefur versnað á síðustu árum í Bandaríkjunum er talið að býflugum hafi fækkað um þriðjung bara í fyrra í ríkjum Evrópu hefur býflugum líka fækkað verulega á síðustu árum vísindamenn við háskólann í í Austurríki hafa nú þróað litla róbóta sem ná sambandi við býflugur og aðlagast

en betra vona að með þessu megi öðlast þekkingu á hegðun flugnanna og hafa áhrif á hana innan frá það geti stuðlað að því að hægt verði að þróa aðferðir sem verndi býflugur í framtíðinni og tryggi viðgang þeirra niðurstöður tilraunarinnar verði svo hugsanlega hægt að nota í

að hafa áhrif á hegðun stærri umfangsmiklar leitar og björgunaraðgerðir voru á Suðurlandi í dag maður sem fór í Ölfusá í nótt er ófundinn og karl og kona eru í lífshættu eftir að hafa farið í Þingvallavatn

fátt getur komið í veg fyrir að að Nicolas Maduro verði endurkjörinn forseti Venesúela í dag stjórnarandstaðan er klofin og hefur hvatt almenning til að hunsa kosningarnar kulnun í starfi er mest meðal kennara sjúkrasjóður Kennarasambandsins er nærri tómur vegna þess og fer að óbreyttu í þrot á næstu misserum ástríðan drífur þessa hátíð áfram segir skipuleggjandi skjaldborgar hátíðar íslenskra heimildarmynda sem fer fram í tólfta sinn á Patreksfirði um helgina